जस एभी मानो कि मे बकरा रा कटी तो हौं एस चौं की जो मोशो होन सो काफी टाइम लग गई चोली। तो सबसे उम्र तो हौं टेटकी खाल कोर्डी ती गाडी टेटके खराब लोग ओलोग पिक कोर्डी भानी। या तेतकी अनाध पोती फेर कई डेंडी ती या तेत पंडो कोनिक धुआन चेयी होनो।